अंग्रेजकीको अगस्त महिना कहन्से वि.स.को भद महिना पडत हए । जा महिनामे भारी बर्षाके संग संगय मनसुन समाप्ती ओर जात हए । पानीके वर्षाके संग सगंय कम होतय ठन्डो घेन जात हए जा महिना दशमीको शुरूवतके रूपमे फिर मानत हए । जा महिना धनकी खेतवारीको पकनको घेन जात हए ।